الأول بتجيب قطعة الهدوم اللي انت حابب تطبقها ،بتشوف برضه انت حابب تحطها في دولابك او حابب ان انت تحطها في شنطة ، عموما طريقة التطبيق المفضلة بتاعتي ان انا بروح فاردة الحاجة وبروح لافاها حوالين بعضيها بحيث ان هي تعمل حاجة كانها زي شكل دائري لإن ده بياخد مساجة أقل جدا سواء في الدولاب أو سواء في أي شنطة